<hesitation> olama yam amane yalahatan reire sa epatauwo palale reire, <hesitation> agama ehu ata. Agama ehu ata reire agama unae sa, agama suku. Agama suku ehu ta'e hanu agama sarane, sarane protestan, eu sarane protestan ehu, atane sarane katolik, sarane katolik ehu, islam. Ropalale risa pata'u yam ata palale, yam ata palale reire, ama am, ama kehidupan mo palale reire, mesa sasa na emulae hari sai tam, ehuwe mamli'e rumai, ehuwe mamli'e rumai, sai i ikuraniyei, tae humam liei. Ama haire reisa e eusa, eeu pason, sai olam susai, sai ili'e <hesitation> na sai ilie sai tam, sa tam li'e rumai. Ama olama mane reisa, am tuwe hiya, am ere hiya Usunome sin isa usunome sin dua usunome sin telu usunome sin ata usunome sin lima usunome sin nome usunome sin hitu usunome sin walu usunome sin siwa usu hitu usu hitu sin isa usu hitu sin dua usu hitu sin telu usu hitu sin ata usu hitu sin lima usu hitu sin nome usu hitu sin hitu usu hitu sin walu usu hitu sin siwa usu walu. usu walu sin isa usu walu sin dua usu walu sin telu usu walu sin ata usu walu sin ata usu walu sin lima usu walu sin nome hitu usu walu sin walu usu walu sin siwa, hutu siwa, hutu siwa sin isa hutu siwa sin dua hutu siwa sin telu hutu siwa sin ata hutu siwa sin lima hutu siwa sin nome hutu siwa sin hitu hutu siwa sin walu hutu siwa sin siwa hutun